ده مليان شديد وحاجاته دي كتيره خالص خالص أسماء النجوم دي ممكن اقول منها بنات نعش والعصايا والعنقريب ونجمة الصباح و سهم الشمال والتريا و طبعا اهم نجمه هي الشمس ذاتها والكواكب هي نبتون و بلوتو و اورانوس والمشتري و الزهرة و المريخ و عطارد و القمر .أما الأبراج دي الحمل والاسد و العذراء و السرطان و القوس والدلو و الميزان والجدي والتور والحوت و العقرب و الجوزاء